हमरे हरेक मेरके पशुपंक्षी दिख्ती । जउन पशुपंक्षी हरेक मेरके बसतियाँ । कुइ जोरति मजासे गित गाके बस्तियाँ कहलेसे कुइक अवाज खोक्रो रहता जउन नाई मजा फे रहतियाँ । यि संसारमे बहुत जानबर अइसन फे हँइ जौनकी मनैक अवाज सुनतियाँ ते ओइने नक्कल करे सक्तियाँ । जस्तेकी पट्टु हुइने या मैना हुइने या अन्य कुइ जानबर हँइ, पशुपंक्षी हँइ जउन कि <hesitation> मनैक अवाज सुनके मजाति नक्कल करे सक्तियाँ ।